saare zargina ni beh viyita green house ni beh do naftir beh saare mai ha awoga bikkoi ledde a dugga a tara sai a awa nyamdu ko'a awa ledde sai a naftia beh labuleh ni a tabba hendu ko kuma ledde maudeh mai dingan tabbugo nange so sai a awa ko'a awata pat ha pellel mai